Jue jedun yë kon, kabadu anaxë jyëk jue yë i'ityë tëkëk xë, zanahoria pues mas pakya wa'atyë wëch nëbyë ko'o jabo'om wet's yëdunën yë cebolla yët's dun siemprem jejpë yëdun siemprem i'ijpë.